באלניסבה ללקמיה דיאל אלמא דילכאן נשרבה יום יומא תכריבא, היא בין זוג ליטר וזוג ו ניספ, כנעשרבה יום יומא באש כנבקע ממתקן, באש נדרתי אלג’סם דיאלי, מיתל אלמא מ’לום כאתשכ’ל כתר מן שבעין פ המיה מן אלג’סם דיאלנא, ו בניסבה לאסבועיה בין חמיסין ו סטין.